Nakke injo biasangku punna nu loko'-loko' caddi ja nu ruku' bembe ji lampa ku alle nampa ku poca-poca' <laughs> ka injo ruku' bembea lohe gunanna <laughs> a'bangsa punna rie loko' ri limayya inni ruku' bembea ballo kalia punna loko'-loko' caddi ji ka lacciri i pia apa lagi injo punna nu loko' ri lima ja atau ri bangkeng ja punna na anu ta ja piso atauka re anto'jo ki injo mo ruku' bembea alle ka punna ammake ki ile dottoro biasa nu mara'maraeng ri sakring bela ka mulai anak-anak gassing injo ji na sareanga anrongku wattunna rioloa jari injo mi biasa ku pake hakgenna kamunnina biasa todo ri sare minnya goso ka-ka tau kunni mae na pakea minnya goso' ji punna ri kikki i atau punna esso i biasa injomi ri sareangi ka tala kulle injo minnya gosok a <hesitation> kulle na tala paka amboro injo limayya punna essoki kecuali iya punna nu loko sanna mi nu loko' nu takkiteang a mi injo lalang daging-daginga nampa mi lampa dierang di anu di rumah saki' a nampa mi biasa di jai' nampa biasa to' injo na sareki ile dottoroa nakua injo Ile pa'paka apa injo isse nakua dottoroa deh supaya tala nganuki bede' tala di pisakringi injo pakrisia jari suang tokki dahu anti nyeri apanjo ka nakua dokter ka jadi injo to'mi injo ukrangi sumpae nu ku paua punna nu loko' caddi ako'mo sanna ki tappa la nu erang lampa ri rumah saki' a ngalle mamiko ruku' bembe nampa poca'-poca' i hakgenna ansulu ere na nampa pa sapu mi ri loko' nu ammari mi intu pia mintu mukoang na